<hesitation> Karazane raha magnnitry ahisy ame sakafo koa, raha ohatry zash izy sakafo masimasy da carry na poavra regny na dolongo zany fa raha ohatry koa izy ahisy ame sakafo mamy da ohatry hoe vanille reny zany na canelle na zorofo.